Yuji te anasa teb te mi mas de jubpa cuando te cuspa anasa mijpa te shunaca teb te nuu tsucpa y tun paac uypa a teb tun ucpa y min papu este manzana pe cab juga min paam e naranja dulce esque paac anasa capu tugay pues llama'am yey ya way tucmusaan ya way cusmusan meru tun juypastaan ellaju pe yeiy te anasa pues uy pensucpa nete te uy yusucpapu tugay y tejl anasa y sunaca teji melon teji sandia teji capi juypa casa tus cuspa y minpapu te pasun nete te pasun teb yuji nipujpa teb yuji tun juypa y shi tun nipa pues nen y tuwan is cuspa tey tambien tun punuspa yuji cap tun yactsucpa y cab tun cuspa yuji tudu cab ca este penetugay cusa wuju purque capu tey uy nuu p' wuju cay nuu para min nuu tsucu minucpa te jamay cuy uga cuando pun cusuypa.